Cɔfuri wɔɔ rirɨ krɛ kɨtɨŋkǝ yoo suu vurǝ baŋpa lǝ alaatiepipǝ duturǝ ekiniŋ vǝŋ yoo rurɨ dumurǝ yooko awʊrʊkǝ baŋba wɔɔ anyɩŋ la lǝ́ǝ pǝ mɨŋ tɛrǝ okui lo oŋuŋkǝ kǝ pɨ nya fɛ pɨŋ wee baŋba kɨ pɨ la kpɛwe wɨŋ co vurǝ. Rirɨ krɛ ke oo wǝ wala yɩrɩ na anyɩŋkǝwe kǝ lɨŋ poŋ ayɩrɩ anyɩŋ na afʊrɩ keo yɨ naanɨ baŋba ŋ batɛrɨ gukpǝ mɨŋ co enyipǝ lo vɔrǝ lo vurǝ ɨŋ mɨŋ fʊrɩ enyipala acɛŋsɩ ŋwɨ ksakɨtɨŋkǝ we, rirɨ k nóo suu vurǝ baŋba baŋba baŋba Nóo suu no vurǝ wǝ mɨŋ mɨtɨŋ tuturupǝ ke oo pɨ lóo suu no vurǝ ɖope rirɨ wɛrɔɔrǝ la krɛŋ nǝ́ǝ pɨ mɨŋ pɨlɨ enyipǝ la vɔɖǝ. Ksa kɨtɨŋkǝ we wǝ oloko wʊrʊ awʊrʊkǝ ǝ lǝ́ǝ pǝ we ŋ pǝ mɨŋ tɛ mɨŋ co nɨ vurǝ ŋ ba ya rɨ gʊŋrǝ ŋ <hesitation> ŋ ŋ wlɩ ŋ mǝ mɨŋ tɛŋ <hesitation> bɔŋ owoolukɨrɛ mɨŋ kpii anarɩrɛ kanyɩŋ yǝ lǝǝmɨ duturǝ duturǝ ekeniŋ wɔɔ kɨŋ co nɨ vurǝ kǝ nɨ nya fɛ nɨ <hesitation> sɩɛnɩ gʊŋɖɨwe nyóo ko aloo ŋ kpii nɨ vurɨ kǝ nɨ nɨ nya fɛ nɨ tɔ aloo kɨ nɨ caka aloo nɨ tɔnɨkpɛ kanyɩ nɨ kpii rɨ gbɛŋɖǝ lakɨtakǝ Kɨto ksa la <hesitation> ksa ya yaatɛŋ we, wɨ lee ri mɨ ceŋceŋ ko nóo suu no vurǝ ɖo pe kpii ri rɨ wrɔrɔɔrɨ rɛŋ la k ŋ lǝǝwe. Cɔfuri wɨlo ru wɨleri krɛŋ wɨlo ɖo yɨmɨta wɨ ri rɨ krɛŋ wɨlo ɖo yɨŋ mɨ suuvurǝ kini mɨŋ yaa nyɩŋ ŋwɨ rɨ firɛŋ wǝ yoo koru ko kɨ la wʊ ŋwɨ dudurǝ loo ɖo ŋ kpii rɨ lǝ̌ ǝrɨkǝ mǝrǝ. wɨlo ɖo akpɨsa kɨtɨŋkǝ ye piri pɨ ye piri pɨ anyɩŋ pɨ pǝǝ kǝlɨ mɨ lǝ̌ ǝtɨŋtǝǝyǝ kanyɩ kpii rɨ bɔɔrɨrɛŋ ciriciri. wɨkecewɨri lǎ wɨtkpǝ mǝyǝ wɔɔ kanyɩŋ yɨ pǝǝ kǝlɨ mɨ lǝ yɩ Kanyɩŋ pɨla nyɩŋ lǝ wɔɔ pɨ ci ɨkǝnɨŋ mɨŋ pɨla kumɨ lǝ wɔɔ leŋkpe lǝ yaa wʊ pǝ. Kɨto yee náa kumɨ baakɛpɨsa kɨtɨŋkǝ we ŋ yee avui kɨŋ wʊ ŋwɨ duturɨ lee ri rɨ kceeceerɛŋ lee ri rɨ kkenikenirɛŋ ri rɨ krɛŋ nóo co enyipǝ lǝ vurǝ wǝ née kpii enyipǝ cakacaka rɨ enyipɨ lǝ mǝrɨ.